Ju të dy dukeni se argëtoheni shumë bashkë... është bukur të shohësh një lidhje kaq natyrale mes jush. A keni planifikuar aktivitete të tjera ose dalje për të vazhduar të shijoni kohën së bashku?